Yë a'ax jedun nyënëmbyë xëkopkë yë jëk a'ax dun nyënëm mëyë dun xa'anyën ko'o yë dun mëk nyëkë anyë y yë a'ax dun nyënëmbyë po'otpë je'e yë ko'o dun tyuy tyax yëyëch ëch dun na najueb nä modoy.